Azafady roe rañandria, zao rolahy handeha, ka mba afaky tondrahinao ho ahy tse va, voliko reto, zaho handeha tsy Ho ela avao aho, tsy ra ho ela aho añy fe, mba mangataky roahy aho la azo atao, laha azo atao azafady, laha mahavit'eha mba tondraho tse ñy voliko rety tsy ho mate.